Iwovɩʋ wanɩ bʋakadʋ ivili bʋakafɔ naʒa nʋ ɔbɛtɩ la bʋakasalɩ nʋ bʋakasalɩ nʋ ɔsɩkpatsɔ la mɛ wakʋtʋ mʋ ɛkpadɔ ɛkpa bʋakafɔ naʒa nɔbɛlɩ wakʋtʋ mʋ ɛkpa mɛ ɛkpa sʋ nadʋ ayɩlɩ ma wakʋtʋ mʋ ɔwɔ ɔbɛlɩwɔ bʋakafɔ naʒa nʋ ɔbɛlɩ bʋakafɔ naʒa nʋ ivili mɛ wakʋtʋ mʋ tatʋ ɔwɛ wakʋtʋ mʋ ɩmelekpa bʋakʋ afɔ naʒɔɛ nʋ sɔxɔdabɔ mɛ wakʋtʋ mui wakʋtʋ mʋ mui bɩ nivili bʋakʋ ɔlɛ ɩwovɩʋ bʋakafɔ naʒa nʋ ivili.